Sinukuréén sarégmé batariya san injé imirmé. so soomé nang baobul, éjilee natariya tariya, irigirig natariya tariya, éñaru natariya tariya, ébook natariya tariya, émunduŋo natariya tariya, ésamay natariya tariya, éjangilaan natariya tariya, fukuku natariya tariya, ésiko may natariya tariya. Snukuréén saan imimé sa régmé banaab so soomé: nang fubageer, érigee nananaab, ébalaas nánaab, ékoling nánaab, gajinda gunanaab, éfool nananaab, étuguñ nánaab, gañoñokéén gunanaab, éjaméén nananaab, éséjee nananaab.